צו מאכן זיכער אז די גארטן בלייבט שיין דארף מען עס געבן די ריכטיגע זאכן. מ'דארף געבן די ריכטיגע זון און די ריכטיגע <hesitation> וואסער און מ'דארף מאכן זיכער אז קיינער טרעט נישט דארטן. אויך זאל מען שניידו די גראז אז ס'זאל בלייבן פריש און שיין און צאמגענומען און מ'דארף אויך שניידן די ביימער אז ס'זאל זיין אויך צאמגענומען און נישט איבערגעוואקסן.